בלנסבה לי אלאהתרם הוא אלאסאס אלי כיבני עליו אלחוב אלחקיקי ובלא אהתרם אלחוב כיבקא דעיף ומקיقدرש יעיש בזאף, אלאהתרם כיכלינא נקדרו בעדנה אלעבד, נסמעו ונפמהו, חתי פלואקט אסעיבה נקונו צפורים מע בעדנה, אלחוב בלא אהתרם מומכן יולי מג'רד משתאר עבירה, אמא אלאהתרם כיעטי אלעלאקה קימה וסת'אב, לד'לק كنעתאקד הוא لي חאס יג'י לול מבעיד كيجي אלחוב לי יזיד יכווי אלעלאקה.